Paquí la genti son munchu del fulbu, de jugal al baloncestu, tamién ena mi familia semus de juegal al teni munchu, peru generalmenti el deporti que más se hazi es correl i el fulbu, tamién aín genti que hazin ginasia i cosinas assín.